<noise> In Xhapuni jan famosi per esempiu i manga, gli anime, jarrurën shumë per esempiu këto shurbise in occidenti, ku jemi na, oppuru njatrë shurbes çë jarruri ka u Xhapuni ë per esempiu ë u sushi, të ngrënit, i ristoranti tradizionali xhapunisërash e <hesitation> tjerë shurbise, shumë tjerë shurbise.